Ave, pos pal norti está endrentu del reondel árticu, assinque ya te pueis figural, climi subártica i nochi polal nel i... nel iviernu i sol de meyanochi nel branu. Ya pala parti d'abaxu, ondi están Estocolmu i Malmo, pos ya se puei vivil i la climi es oceánica i enque haga fríu pos s'aguanta, enque pola cantidá de genti que vivi pallí, mu a gustu tapocu se devi d'estal porque si no mos divamus tous pallá. Peru huendu quasi que tan grandi comu España pos ain menus de dies millonis de pressonas i essu es que ai algu que no...